إي طبعًا أتعلم من أهل الأ- الزمن. لو رجع الألف سنة لورا بتعلم من أهل الزمن ذاك شلون كانوا يعيشون وأشاركهم معلومات ممكن تفيدهم بس بدون ما أغير التاريخ يمكن علمهم شغلات بسيطة تحسن حياتهم اليومية.